آ، کینٛہہ جاناوار چھِ رٲژ منٛز شکار کران، یَتھ منٛز راتہٕ مۄغل تہٕ نائٹ ہاکس شٲمِل چھِ۔ تمن چِھ واریاہ موافقت یم تمن راتس شکار کرنس منٛز مدد چِھ کران، یتھ منٛز شٲمل: بٔڑ أچھ، راڈ سیل ہیڈ گردش تہٕ باقی۔